Maro ñy fomba fiasany ñy fikikisa fromazy aminy ñy fikikisa fromazy: -ñy voalohany ñy mifa fañamafisany ñy ron-kena. <shushes> ñy faharoe ñy fampilirany ranon-draha congulation. <shushes> ñy fahatelo ñy fanondrahany rano ñy fromazy. <shushes> ñy faha efatse. ñy fañisiany hañitsy ñy fromazy.